איינע פון די גוטע קאכן אדער מאכן עסן טעקניקס <hesitation> וועגן ווי אזוי עס צו טוהן וואס קומט פון עיזשע איז צו קענען פרייען, צו קענען פרעגלען, <hesitation> ס'איז- ס'מאכט עסן זייער זייער קריספי אזוי ווי צו האבן א גוטע- <hesitation> טעם און ס'מאכט עס בעסער.